ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରିତିସ ଇଂଡିଯା ସମଯରେ ଭାରତ ରୋ ଗୋଟେ। ପାଟ ଥିଲା କିନ୍ଟୋ ଅଗୁସ୍ଟ ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ରୋ। ଅଲଗା ହୈ ଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ନେ ଅର୍ବାଦୀ କୋ ମୁସ୍ଲିମ। ମେଜୌରିଟୀ ରୋଯ ଥାନ ଥୀ ଏବଂଗ ତାଂକର ମେଜୌରିଟୀ ଭାସା। ଉର୍ଦୂ ଥାଏ ତାଂକର ପ୍ରତୁମ ପ୍ରାଇମ ମିନିସ୍ଟର ମହମଦଲୀ। ଜିନ୍ନା ଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ରୋ ଅଲଗା ହବା ପରେ। ଇଂଡିଯା ଉପରେ ସେ ଅକ୍ରମନ କରୀ ଜମ୍ମୁ ଔର କସ୍ମୀର। କେ ଚେଟା ଉନସୋ କୋ ମେଜୌରିଟୀ କୌଂଟ୍ରୋଲର ନହୀଂ ହୈ ଥିଲେ।